अगर मने कुणसी भोजन छूटणो पड़सी, तो म्यूँ नाश्तो चोदि द्यु। कारण, नाश्तो जल्दी में बनावण रो होवे अने अक्सर मन जल्दी तैयार होण में दिक्कत आवे है। दोपहर रो भोजन अने रात रो खाना में पूरा पोषण मिल जावे है, जिणसे शरीर नी ऊर्जा मिलै। नाश्तो ने छोड़ण सै समय बच जावे है, अने दिन भर काम मं ध्यान राखण में आसानी रेज।